So nu alu pɔrɔ dogo naa lẽẽ adõõ. Ãlẽẽ ã tɔɔn kããnà dum nɔr kɔ kããna dum é õ tɔɔn dò kɔ õ tẽ ã kan lẽẽle ã ne, ã dõõ kɔ õ kà à kaa lẽɛ̃le ã ne, ã dõõ kɔ pya kããna sor õ dõõ lenu, mue yaa baa dõõ nyor dẽẽ naa pẽ àlõõ, yibe ẽẽ ina ke si. Bari sah bari tèma lõõ sah ã àgara sah kee bu ereba lè tɔn é o bee léé aló õõ bee ne den. So kè ã le dõõ lo. Ã lẽɛ̃ kɔ nẽẽ adõõ lenu é bu nyor-ue. Ãlẽẽ kɔ nẽẽ ã tɔɔn kããnà dum Kããnà dum lu é bẽẽn. Nããle ãbã nẽẽ ãã bu-en nɔr àlh õ te, nããle ãbã nẽẽ ãã maa nɔr alu õ kà. Wereloo lu é bẽẽn tẽma nɔr kɔ õ õdao sitam sah ne pya lõõ dɔɔna dɔɔna ne, kẽe si ne õ tẽ dõ nẽ õ si nee nè oya loo dɔɔna ne dõ. Ãdõõ kɔ pya nẽẽ ã sua yere, ã sua yaa kpããn. Nẽẽ é yèreba ã ne dap ã yereba nè, õ ẽrè ãgea-ã. Kẽ nyor-ue bẽẽ le dõõlo. So lẽẽ kɔ i dõõ le so <codeswitch> ateeloo ã nyorne lẽ dãp i tere mme bẽh.